दुनियाभर में कइ परंपरिक मिठैया होत हइ। जो ना केवल अपने अनूठे स्वाद के लिए बल्की उनके सांस्कृतिक महत्व के लए भी प्रसिद्ध होत हइ। भारत में गुलाब जामुन और रसगुल्ला अपनी मिठास और कोमल बनावट के लए प्रसिद्ध होत हइ। एसी तरह तुर्की की बकलावा जो पतली पर्तन के साथ पेस्ट्री में नट्स और शहद या चीनी के साथ बनई जावत है। एक अत्यंत लोकप्रिय मिठाई होत हइ। जहां पान की मोची चावल के आटा से बनी होत हइ मुलायम और चबाने योग्य मिठाई होत हइ। अक्सर अलग अलग स्वादन में साथ साथ आत हइ। जापानी संस्कृति को महत्वपूर्ण हिस्सा रहत हइ। अमेरिका की चीज़ केक अपनी क्रीमी और असम्राधित बनावट के लए लोक प्रिय होत हइ। इटली में ट्रनवाशु एक क्लासिकल मिठाई होत हइ। जिसमें कॉफी मारसोकफोन चीज़ और लनिनफिगर बिस्किट को मिश्रण होत हइ। फ्रांस में माकरोंस अपनी रंग बिरंगी उपस्थिति और नाजुक स्वाद के लए जाने जावत हइ। मेंगो स्टरिस नारियल के दूध और पक्के आम के लयें बनई जावत हइ। जो कि थाइलैंड में बनत हइ जो हल्की और ताज़गी भरी मिठाई होत हइ। एन सभी मिठैयन को स्वाद अपने अपनी संस्कृति और परंपराओ से जोड़न के लए अनुभव देत हइ। अगर मौका मिले तो इन्हें चखे और अपने विभिन्न संस्कृति की मिठास को आनंद लय सकत।